उम्मीद उम्मीद मतलब अ कसिक पान्दे विश्वास राखना कि एया काम कर सक ऐ और करदा जरूर अ जे उम्मीद अ त आदमी तेस पान्डो खर्च भी कर सक ओर काम भी दें सकता है मां बापुक भी उम्मीद अ तबेई पढनक राए भेजें।